A dipend perché ënt ël negosi riesu a pruvé le coze per ezempi le le braie e online al e cumoddi perché deu devu pa spusteme për andé al negosi, le coze chë catu arivu diretament a ca e cuindi al e facil